Mbaaporendape <noise> tembiu má yauva jaeko asado argentino <noise> jei supereta vae <noise> kua tembiu jaeko sopegua, <noise> erei jaeko yaape tätäpïivae <noise> jokogui yandepuere ñavaeye soo, guaka soo, <noise> ensalada sandwiis, <noise> empanada jaeramiñovi <noise> yandepuere yauvi milanesa jokope